अ मुइ सुनले तुइ लौठा शहर म बणही बसाइ सरइ कथी जे इअ कमायाअ कथी हैने डौल भेलइ कि कथी । अ <noise> डौले त बणै इ कमवा एखना फेरी । अ दोसर शहर जेबही हसे <noise> फेर तोर <noise> सुरु से सुरुवात करे पर्ताउ । हसे फेर तोर लौठासे फेरी क ख ग घ से फेरी <noise> तोर सुरुवात कर पर्ताउ डौले त बणै इ कमवा । इ कमवा छणके तुइ कतौ याते ओते जाइ लौठा शहर । लौठा सहरमा अबशर फेरी हतौ अ कथसाइ अ चुनौती फेरी हतौ । तर तुइ एहवा त खट सकल तोर एहवक बाताबरन सब तोर थाहा भेसकल तुइ एहवा त जम सकल कतौ तोर जाए पर्लाई लौठा शहर । लौठा शहरआमाअ त तोर किछो न किछो तोर फाइदा फेरी हतौ अ बेफाइदा फेरी हतौ । तोर लागी त इहे शहरआवा डौले सुनै बणसु तुइ दोसर शहर गेल जाइ बणही साह्रै दोसारी महिनावामा ।